عندي لك بعض التمارين المهمة، مثلا تمارين رفع الأثقال، هذي أساسية لبناء القوة العضلية، جرب تمارين مثل الإسكوات والبنش بيرس <hesitation> والديل ليفتو <hesitation> الرفع الميت، هذه كلها تساعد على تقوية العضلات الكبيرة في الجسم، تمارين الدفع والسحب مثل الضغط ،والسحب على البار هذه التمارين تقوي عضلات الصدر، والظهر والذراعين، مثلا تمارين البطن مثل البلانك.